Sa re <hesitation> ra beiñ rbec ra- ra bets lliñ re ro lisne chic lla ba bleiñ ra bets lliñga re rine rashine daiñ roc rbec rashine siempre stiem nicií sa ca may juni chic rbec rashine rec daiñ rsu rashine rec daiñ sa nu sa ra llaäc ga nu <hesitation> lliñ scuch lliñ capoiñ lliñ sgol lliñ sgol nic a <hesitation> rca nu rane teebne relñ len daiñ shi balirane nu roc pe hui lla de schen sa ra lliñga nic beiñ rsu ne te caro latni condapa munt roc ten cheuli rgacne chic roc rri pur ra lliñ-lliñ crioll ish hui com beiñ rsune a sa na ra lliñ scuchga nic siol rane ta te picue nac llic ra ne lla de ra lliñ-lliñ-lliñ sgol ra nic te ra buil beche nac rane per ra nic nac ni masteru ñan lo ra te rane saca na china ruñ beñ te shoblliñ len plat besh nic- nic la rgui si beñ tiop bkiush con rdiquisi beñne len plat besh con rselbeñ tla shiiht kiash roc rtashbeñne cheu- cheu de roc ri <hesitation> ra lliñ-lliñ sgol sigasi rdiki beñne loga rtash beñne galcor con tiop choon si ra bets bechega nic cheuli ruñ nish ne ruñ-ruñ ñan nen cosga Despues de nic sal sa gaune beñne ra lo comid sa ca rsil ish <hesitation> ra llët cha- cha nic <hesitation> cheuli raune beñ con tla kies ru chen shobilliñga nic siate nish cheuli rine rsiil o sal sa ra chine raubeñ bsia nic con chen rgebsibeñ chen lliñga lo llët nic rauti beñne chic cheusa nishsa rine o saca na nubuelt rua beñ bel sigac sa cheu cheu chacne lliñga ra lo cos ni raubeñ sa china ruabeñ cald ra nic huen gac teeb lliñga ruabeñ rtach beñne lo llët nic rgep beñne dep dep lo llët de roc pues raune beñne cald ish o sal sa guñbeñne role que galcor ba cadikibeñne lo lo plat cald roc cheu li ruñ ñanene ru te sabor renga sabor rone ruñ nish ne ne.